<hesitation> lusua chii va kaa kakanaití este mati jenati, chii nuni kajia ín ta’ati te kenta jinu kenta inca ta’atiun, ka kuankoyoti kaja’ati nu ni kajiniti vau, xii ni kajiniti nayiu ni kajiniti ñakuina naun, kajika jaa kiuua te nuu ni jia’ani in lusu lutiun, te va kachi naii nuu inka ta’ati te yua nu nu ntukoo inka ta’atiun te jinu kua’a kajia jiti xii jinu kuante’e naun ni jini- la’atiun, jii vaa ka ka’a naiiti jina’ati natu este natu nu jakunchacati kasikiti, te vaa nayi jalulia iooyo chii vas este kakachi jenati, ña’a kusikiyo, xii naun tu’un ka ka’ati jena’ati ko ws este jiniti va jini maa lusu lulia, este ka’ayo jiiti te jiniti te este vaa notu’un mati jena’ati ta’a mati jena’ati nu kantututi tee vaa kantatu’u na naiti jena’ati.